مواضيع لنحب نحكي عليهم هوما <hesitation> على تطور ذاتي على طاقه إيجابيه على واش هوما صوالح لديرهم باش تطور في دنيا و نحب ثاني نهدر <hesitation> هوايات، ثقافه، سفر، بلايص، بلايص شابين للسفر للمروح، في الإجمال هاذي هي.